ഏഥോപിഅ, അന്ദേസിത പക പദ്ദതി ഇന്ദ്ര തബഗിരിന്। കല പതേര പുന്ദനന്ദ് അക്ലേന പക പദ്ദതി। ഹൈഥിഅസിഗ പരമ്പര ഇനുമത ഹോന്ദോന് പുന്ദു। അക്ലേന വിത ബിഭിദ രിതിയ സമ്സ്ക്രിതി ബുക। വിസസ രിതിയ <hesitation> സമ്സുദയ അഹര। പദ്ദതി അക്ലേന ഔമത അക്ലേന അഹര പദ്ദതി। രമിതു, ദേപേന്ദതി പുന്ദു। അക്ലേന ജഹസ്തി മസല। വസ്തു ഇനുമത അക്ലേ ജഹസ്തി യുജ്മനുപിരു അക്ലേ। ബേതി ബേതി രിതിത രുതിന വന തയര്മനുപിരു। ഐനൂത്തിഗേ ബേതി ബേതി രിതിത തരകരിത പല്ലി। കരിയ ഇനുമത അക്ലേ യുജ്മനുപിരു ഏത ഇന്കലേ। അക്ലേന ദേസിര കേല ഹോന്ജേ ഏദ്ദേ, ദൈതേ, അമ്ദ। പുദര് പന്പുനന്ദ ഹിജിര ദതേ വത് കൈ വത്। മേസര് വത് തിപ്സ് അന്ഛ മജ ബേതി ബേതി രിതിത। അഹര പദ്ദതി ഇനുമത അക്ലേ യുജ്മനുപിരു।